Mu bəi mu we mə male a kumi jəbə ju mə nyuwa ləma gənɔ lai nan gun nə kumsi li fəl nugɔso in yalji a mugɔ ləng yal betiyan banyal nəbə nə yiga du lɔ nəbɔ jiyou an yilan bei banshig nəlo a ja shi mwani nja a ja swi buge a daagi ja jɔ jangajẹlo na yan bwa kaltu gi lanə gun nə su an twam buge ne sulei nə su an nangai nə su you jakəga nə jwiyo twamɔ na nə gun woi kumni kumtəna la dii fəbtəmi an dii lahadi na kumsili nə jəg beti ya yu mwemo ja su beti de̱mde̱mi ja you a dajino a kemən tul kub gale ja jel lei dumɔ yilɔ tiji a mɔ labɔ wɔi mɔ yim a lɔ mɔ yam beti le a ja bei kel go adii mɔ nyuwa lemale nyo, mə you mə jwiyo jwiyo twam mə you you da murkatəm nawunii ja jɔ janga jəlli ya ja jou a lofiyo yabu murka murka wo ya ja jou a jəgənni yabɔ murka murka wo a ja jou janga jəlo a lokwemi bə murka murkawo kwemtənɔ jəbo dadiyabɔ ji win wuniyɔ dalatənii ja malai you mə nyuwa ləma gəno le

A you kuli you bɔ nya subo gəwo, lengəre gə wo <hesitation> kəla məga gə wo, anke gəni a twin a mal <hesitation> jəga gɔ langən tafele gə wo tafele wo gwi tal kwali, kwali gə wo nən nyio dadiya nəngɔ kənkɔ jə yila nə nasana ja muba ja kang-kanyi mugo longɔ digɔ bənɔ kwali bə buwa lei mə suwa jeni <hesitation> an you a kaam gəlagə tagii da mə maam maaji leyo <hesitation> feyiləm mɔ a labəda youmə nya gəlagɔ win ala nukun mə nya feyiləm melajim lei nəbə yo adi kambiyo nəga taa gəlagɔ kwagɔ win chwar, an gəla bə tibii a gəlala wo nyo juni bə gəle fa təm lodiyai jatəm kəka manyən nyimtəm mo ja nya fe a lodiya ta laa mii bən nə nəb a kəka jiwi lei nani jə be nyiu shi jə dou tangən kelɔ a jə you be jə suwaji nyo nəbɔ nyuwa nyiyo daddiya lei kena jə nyuwa lai ja tika daddiya bɔ.